بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا اپنے کتوں کی بریڈ پہ。چھوٹی بریڈ کے کتے رہتے، سمجھو اُن لوگن کوں آدھا گھنٹا، یعنی تو 45 منٹ کا چکر مان لیے تو کافی ہے。لیکن بڑی بریڈ کے کتے رہتے، سمجھو جیسے لیبراڈور یعنی تو جرمن شیفرڈ، تو اُن لوگن کوں کم سے کم ایک گھنٹا، یعنی تو دو گھنٹے، ایکسرسائز کرانا پڑتا، رننگ کرانا پڑتا، واکنگ کرانا پڑتا، پارک میں لے کے جا کے。اور جو ورکنگ ڈاگز رہتے جیسے ہسکی یا بورڈر کولی، بلکہ اُن لوگن کیا ہے بولتے زیادہ فزیکل اور منٹل ایکٹیویٹی کرانا پڑتا。بس کتے کا انرجی لیول دیکھ کے، اس کے حساب سے اس کوں گھومانا، اس کے حساب سے اس کوں ایکسرسائز کرانا。اب چھوٹا کتا، اس کوں زیادہ ایکسرسائز کرا رہے، سمجھو پریشانی ہوتی ہے، سمجھے۔